أختار أكون فنانة صراحة، العلم شي مهم وشي جميل ولكن أنا ما عندي شغف كبير للعلم والأبحاث والجو هذا، أنا أحب جو ف- جو الفنانين الخفيف اللي فيه ضحك ومرح وإدخال السرور على قلوب الناس خصوصاً لو مثلاً كنت فنانة إني مثلاً مغنية أو كدا، راح أغني أشياء مبهجة ما راح أختار بعد يعني أغاني حزينة تبث الحزن في قلوب الناس، الناس فيهم اللي مكفيهم.